أجازتي المفضلة هي اجازة العيد لان دايما بيكون فيها تجمعات عائلية و الناس كلها بتتقابل و بتعيد على بعض و بتكون فيها محبة و تآلف كده بين الناس فبحب اجازات العيد جدا